Nɗye tswashe ga esa gini mi ke la ɓwa zogo ezhi miga lo yna aga gbok gbok gna mi gbmi kpma mi ga ye mi lo isreal kni miga lo isreal kni hna ɓe mi lo ge yna aɓe mwa baare nɗye nugna dye miga lo isreal kni yna e ɓe gbmari nɗye yi yna, miga lo miga la ɓwa wyegu se shi mi vi tswashe ge shnan dye ma, mi ga chni ɓe mi vi yna. e ɓe datu wori eknu ɓe ka gna lo shna yi fi ɓwa ɓe agoyi ye aza m ɓeɓe hegasnu fa yna wo dna ɓe, mu hni zogo ke shna yem, wori ɓe snu migna nɗye miga lo isreal kni ga dami gbma ke wo gnami ɓa, mi ɓwasami vi tswashe ge. E ɓe datu wori, miga dualo, gayi gawom wyowyo, bana gnu eyi lom miga remi re shna dye ɓa mi mi remi re yna do gni ɓe eyi lom, ga gna bmya pe shna nɗye mi dna ɓe, e nigeria ɓe hni. Miga dna e kni hua lo, yna yna ɓa zaza wo ɗyi yna, wo ɗyin zaza ɓe dna do de dom gnuma ga bunu, chigbe kate yilo nɗye aga lami log tna ɓe dna yna, wowu ɓe muhni ega yi lom wori ɓe e gnami gbma da, clye mi lo isreal pyi dodo mi gna mi lo isreal kni yna hnan. E be datu wori muhni afi lo yna zaza dna do yem, hege yna shi ga ɓa he kegi zado, noto gayi nu hega pi ga ɓa he, he ke gi zado ha yashi zado zhi ɓa zhi woga ka dela, ɓwari mutini zaza dna, wo ɓwari'o wodye za knari a pma do pma pmam shna n dye yi fi e nigeria ɓe a pma do pma pma fi e kate gbmari'o aza fye gbmari wo lo yna nyi, wori hna ega ye lom. Wori ɓe snu migna dye ga ɓa mi lo isreal lani mi lo dnalo yna hnan. Ebe datu wori muhni shna nɗye yi fi'e ɓwa ɓe eh siyasa sa ga tsi azna a gnido aza akna mwa bare, ewori ɓwa eye lo m n ɗye za nɗye ye, dodo za nɗye awa ɗye wo lo yna aga ɓwa za kni gbmari agiwo hnan. Woga ɗyi bye muhni woga snu tnu tnu shua nɗye bmya ɗye wo snu tnutnu yna, e bedetu wo yma, nuwn yilo, nunna dna ɓem nɗye e bwayi e nigeria ɓe azana a lo'dna e ɓwado nunna ɗye ye'o a snim. alo ɓwa nuwna asni aga lo ɗna cho bye wori ɓwa hna eye lo m, zaza ɓwari wo yi wo nuwna, muhni nuwna gyemuhni da shna miwo ada yna nuwna asni yajem, nuwna muhni yi chacha hega sni e ga gi za gnu mam e ɓwa ɓe nyi nuwna khikhi he sni he pise bye helo kpe sni wori ɓwa hna eyi lo m, nuwna chni yi chacha zaza wo sni. Eɓe datu wori, gayi byi ma ɓe nu gbasa tu'o nɗye hega ma byi yna eyi shua nigeria nyi he mawna ɓyi shna nɗye ɓa he yna m, he ga ma byi gbmari mba a mwa, n ɗye ga gna bare to a gnuacha hega fa lo, ke he snima he chni ɓa ɓe he kpa ekni hnalo hega lo eya ɓa he he de zhim shna nɗye mi wo aza lo ba zhi yna, zado lo aɗye wogna woga de zhim, woga dnalo ɓami ɗye mi lo du mi lo dnalo, ke mi ɓwa ewo zogo mi ka ɓwa du mi tnu zhi aza ge ė nigeria ɓe, mi ynaɗyi mi tnu zhi aza ge e nigeria ɓe, mi ɓwa eɓe mari, fye fye mi ga de nigeria zhi ge yna mi ɓwa ɓe du miga da mi wu aza yna tna ɓe dna tu gni lo. Isreal kni hua ɓami milo, ɓe snu ga ɓami milo yna, ma ɓwada muhni hman aɓe mwa bare shna ma chniɓe ga da ɓe hna. Enyigola ɓe cho nyi gola eyi be dye kpe hegala alo ynaba num gbmar a mwa he nɗye hega chni ɓe he kga wo yna, to muhni zogo yilo nɗye hega kpa ɓa ye yna ekea dnaɓe muhni m yna ha ɓyi de he nyi goe nɗye tswashe ga gi he. <hesitation> eɓe da tu wori ekni hnalo afilo yna, banagnu eyi lo m, yi eba yi wyo wyo he dna he yna lo, hega gna ɗye bana gnu ga fi hem, yango muhni e wo wo duɓwa shna nɗye yi fi e nigeria ɓe yna m wori ɓa ɓwa snu nga gna dye nɗye ma ɓwasa ke ga ɓwa ba ga ɓwa zogo gyemi ga lo isreal kni yna hnan muhni ngalo muhni gaa da za gbma ke wo ɓa mi. Ebe da tu wori muhni nɗye de ye yna e ba pma pma ɓe, e nigeria ɓe eba pma aza pma pma azna a snu ekni gu, asnu ekni gu wori ɓwa hna eye lo m, baba nɗye ha bwa ga shi'o yna he dna he yna lo wyo, muhni etsu gu ɓe eye lo m, shna nɗye azna nigeria ɓe ki ki ki awudo ge achudo ya ge yna eye lo m. Wori ɓwa hna, nɗye etsu ga yi zazaba aga gi he, he ɗyi he yna ɓe ɓe ga yeo agna a gnido dodo aɓa wu don. Eɓe datu wori shdo ɓe: shna yi e nigeria ɓe yna e ye lo m, she lo ɓe e ye lo m, ɓe na zaza tswashe ɓeta kpe ye, zaza viwo tswashe shna woga vi yna, afa do a re nyize, zaza ga ɓwa ɓe de do m, nuwnuri ɓeta eyi lo m a filo ɓazaza wore nyize shna shna woga re wo yna. Muhni, e nigeria ɓe shna azna ɓe agna alo kpe ge shna, alochi gbe go e ba do alo gumpu agalo jigba agalo kpagu, alo maye alo go chigbe lo, alo shna kpe ge lo wori hna e ye lom. Bwayi, gnuna ga zhi alo chigbo kate agalo alo snu he tnu tnu muhni gnuma ga fa wogba ɓe eyi e mwa shna nɗye yi e nigeria ɓe e mwa ynam. Wori ɓwa hna yilo hega chniɓe aga jni he pla tsiba nɗye ga tsi ge yna muhni gnumna ga ɓwa ka gna ega dna dye kpe alo fnute chnibye, he zna ge he sni yajem wori ɓe snu nga gna dye isreal knife ɓa mi lo yna hnan.